Ta tanriini ngua ngureña kaka kakaña xa koga fuerzana kakana ta kain ñana kuchí vana, na kuxina ho o on. dita dita xhi noni, ta ña kuchina ña vá xana kunrega inina kakana a ngurega inina kona ho o on. kunrega inina kana nada vidana aja.